<hesitation> watta ko neɗɗo yejjita ko ɗume. ɓii neɗɗo e woodi kaasaaji mo watta ko mo yafo mo yejjita ko ɗumi.